യാനു ഇന്സ്ത്രുമേന്ത് യുജ് മല്പുന ഇദുഥു യാനു। സോന്ഗ് പന്പേ സോന്ഗ് ഇദു നമ വഹ് ഫീല് ല വഹ്। ദധ ഏന്ഛ ഹപുന്ദു നമകു ഏന്ഛ നമ സിന്ഗ്। മല്പുലി അവുന്ജി നമ ന ഭവനി ഹോജ പവര। അവുന്ജി ഏദ്ദി <hesitation> ഉപ്യോഗ ഹപുന്ദു ഏന്കുവ്। സോന്ഗ് പന്ദമ് അസ്തു ഇശ്ത ഐത്ല ദബന്ഗുഛി। പുക്ക മേലോദി അപുര് സോന്ഗ് അസ്തു ഇശ്ത ഹപുന്ദു। ഐതു <hesitation> നമ ഏതു ബോദു ജോയ ധു। നമ കേന്ഛ ബോദു ഏന്ഛ സോന്ഗ് മല്പുലി ഐത്ല। ശുഥി പുര ഇപ്പുന്ദു ഭുത് നമ ന മനസ। കേന്ഛ ഹപുന്ദു। നമ ഏന്ഛ സോന്ഗ് മല്പുലി।